Roodsi om üts väega illos riik. Tuu om väega kivine, a sääl om väega pall'o puid, eriti pedäjit. Säält om üts väega kuulsa ja väega hää päämidselt latsikiränik.